פרוכט וואס מ'קען דיהיידערעיטן איז עפלעך, בענענעס, <hesitation> טרויבן, מענגאוס, פיטשעס, בארן, <hesitation> פיינעפל, סטראבעריס, <hesitation> טשעריס. און נאכדעם איז דא גרינצייג וואס איז די מייערן, מיט מיט <hesitation> בראקלי, עגפלענט, צוויבל נאכדעם איז דא פלייש. <hesitation> פלייש וואלט געווען <hesitation> דזשערקיס בערך דאס.